Launiji Shudijum e siftoroyam e blur, launiji di min ngatata e nder ndiyam so e min lota kolte amin daneje. Mi medi mi rufa blur duddi e nder gafaleyel am, daki mi sakiti lotuki, ngam ngel wonnake.